<hesitation> karazagna kafe zao o, <hesitation> kao café malagasy zao ai: <hesitation> misy café arabica, de misy koa o café robusta, de <hesitation> misy koa o café leha magnitry, de kô arakaraka fomba leha fikarakaragna azy ai: <hesitation> misy <hesitation> café americanô, <hesitation> capuccino, <hesitation> expresso, de zay.